نكون حذر من الأشخاص وتأثيرهم على الأحداث الكبيرة اللي صايرة ونحاول باش نزيد في لوغتي نبدلها وفي لبستي والثقافة متاعي نعيش مع الحياة.